Ujoonu ujoonu baloŋ já báawáyanţ uwël, bútan uwël búndeng udu tol udu júţ, udu júţ máa okëëmaa ukáy; baloŋ kookáyan këëkáyan uwul ukak ukáy, bëdurúu wiţësa káanbidu juŋ. Máa ndank baloŋ jábúnu witësa, ajo júukanan dí ufëërigo. Náankayi ufëërigo, nëënjúukëënan dël. <hesitation>